Ekindakunda kukora mu bwire naaba ntiine emirimo, hariho okuhuumuza omutwe, omutwe orauhuumuza nka wa- waanyaamaho, waanyaamaho omutwe gurahuumura, ekindi omu bwire bwangye obu nda ntiine emirimo, nda- nda hurira omuziki, obundi ndeebe amakuru kumanya ebira birafa omwihanga, ekindi mu bwire obu nda ntiine emirimo ndataayaaya, obundi nz'aha Kanisa, obundi ndanshome obutabo, obutabo bura buryo obutabo bw'emigane, eryeshongoro na n'ebigambo ry'abantu.